أصل الكون في رأيي إن ربنا خلق السماوات والأرض في ست أيام وبعدين السماوات والأرض دول كانو شيء واحد أو حاجة واحدة فربنا فاصلهم فاتفصلت السماوات عن الأرض، وبعدين ربنا خلق الميه عشان كل كائن حي هيعيش على الكون ده يعرف يشرب ويعيش ويفضل عايش.